<hesitation> Ny fomba fa-fanan-fankahivagna ôhatra ankahivagna ôhatra antegna nomba <hesitation> rômbrotra hely zay, to de alàgna le, firagna tsara raha, diovigny tsara de bôla potsipotsehigny tsara, diovigna alàgna raha le ti ivoàka jiaby agnatiny kà. <noise> De izy aminje kô madî amin’igny, de angalà ôhatra misy alkôla regny, sôragna alcohol e, de misy ôlo koà mivolagna sarbon zaigny manjary sôragna zio, de atô sôragna sarbon, de maro ô, misy i, aody hely ôhatra manjary sôragna fery regny atô e regny misy koà, <hesitation> i finosigny zaigny, misy tsy de mazahka a rivotry koà izy, tôkogny koà misy lambalamba hely tapatapadamba hely fognosin-tegna amy tapa-dambaigny aminje izy.